Mutiiŋoom musolee maan itiiŋ mé mo moomé sinaaŋ. Ēsiil so gasapéén sambuun, nulitéén gakarari, nukaan maal, nunaak jaraam laab nukaan jalang, nukaan mutaséén nusa; néni usa ufaak nugubéén miin siñuul nuwaléén, nukaaf miin miin ucoho.